ഏഥേഇന് കോരി ഓല്ദ് ഫ്രേന്ദി തിക്വേന്ദു നിരതോന്ക। ഏന്നദ കേനു ഇ ദുമ്ബിഥു നന്ഛേനേ ഇഥേ ജൈ। സുമര ബദല അത്ത ഇ പാതിര ഗ്യനു ഓരി ഇഥേ। അന്സല്മന് പേനേ പന്ദു ദിന്ദന്ദ അന്ദു ഏന്ന। ജിവനതി ഏന്ന ഇഥേ സുമര ബദല അവനേ ആതേ। ഏന ജിവനത അനുബവ ഏന്ന ഇഥേ ബദല അവനേ। അപു നന്ഛേനേ മലതിര് ഥുന്ദു ഏഅ നിഥേ ഇപുന। പോസ പ്രദേശ പോസ കേല്സ ബുകേ ഏന്നദ ഇപുന। ഇഥേ പോസ പോസ വിശയ കല്ഥോനു വിശയ് ഉന്ദു। മാത ഏന്ന ഇഥേ ഏന്ന അനുബവ മാത ഏന്ന। ബേഹവിഓര് ഏന്ന ഇഥേ ഉന്ദു ഛുര് ഛന്ഗേ വന്ഥു। ഏഅ ദുമ്ബിഥു നന്ഛേനേ ഇഥേ ജൈ ഏന്ന സുമര। ഇഥേ മസ്ത ഛന്ഗേ അത്തേ ഭുക ക്ലേത പന്ദു ഏന്ന। ജന്നത ഏന്ന ഇഥേ ബദല അവനേ നിക്ലേ നോതിചേ। വന്ഥു നേക ഗോഥു മന്ഥു നേക ഏന്ക ഥന്ക്സ്। അന്സല്മന്ത പന്ദു ഏന്ന ഭുകേ ഏന്ന ഓരി ജനകേ। ഛന്ഗേ അത്തേ ഐന മാത ക്ലേത പന്ദു ഏന്ന ഓബേ। നര്മനി മാത ഓന്ജേ രിതി ഇപു ജിര ബദല അവനേ। അക്ലേഗ തിക്വേന കേല്സ ജോബ്, അക്ലേഗ ഇപുന ഓത്ഥദ। ഐന മിത മാത ക്ലേന ബേഹവിഓര് ഛന്ഗേ അവു ഓന്ദി। ഇപുന്ദു ഏന്ന ഓല ഛന്ഗേ അത്തേന നി ഏന്ന അന്ഛനേ പന്വേ।